Ha u un. yú ta kain ná kú konrivao nikani kuani na konruño na kó vá animaó, tana kó nañoxó ta na ko nañoxo xhíin ni nrixano xó xin ni luluga no xin ni daba nó dika kankinina a nrekinina nó akan'na xao, ta naxao ta na kuakio xhina ta kavo xhina ta ná nakonitáo xhiná ta dikani tá ni kuxana na odu ini nrao na va animao, ta dika kuxana ná ta ku mio xhina ta dikan kutaná xhío odua na ta kekinina xhio a kanki animana xhio anra kini ininá ta dikan nachukio na kao ini na nakuatao xhína tá ho o on. oko nrui vaó chí na koni nñoxó ña na ho o on. koneo ña ni dakua xhió na ña ni dakua di'o mio chín xana ta xhió ta ni xakana xhío xa nao chín naivii na nkonitaó xinná dikan dikastina nguna ta ni xakana tóna otuaon kaoón dikastila, ta dikan va kutoni inina. Ta ho dikan oxa na chonena ña, tu kuakuna chío ta na jan ho o on. xa seña nguan ña ho o on. ova ova nungua ni kaon xhí oni xaken nraón ni xhikanón, taña ni naneon iin ña ta nakua tana ho o on. tana o lia na kixhaón ta kua na kuxhíina, dikan mión na na kón vée na o xa tana na kuxhiion ta mion ta koa, dikan tikuii huta ta kuanta koná. ta ho o on. dikan ta to'ña ova mion chín animaon, ta ko vaon veeón ko vaón chín deeon ta naján dakuan deeón ta dikan na kechí konchí tá nami ni kuni kuana vee kochí kuana ti kuii koxhí, chí vá animachí ta nidana na konrui va xión na ko nañoxón tá chin najanni tá ho o on. nrios ta konrena konreyá yó ta ho o on. siempre tá ko iin dita kuxhíon ko iin rikuii kón xhi dikan oxá tanaña ta ho o on. oyá na konreyá yó.